Haani kon gaaɗon goɗɗi hakunci je teffon habaaruji e tarihiiji leydi e yimɓe njooɗi ɓe nder maari, ngam yanndego un waatai ngoɗɗi ka'idaaje bonɗe, gonɗe ɗe mbonnai ɓerɗe iyaaluji.